لو كانت الرحلة للمريخ تستغرق سنة كاملة بصراحة أفكر فيها منيح، مثلًا كاملة بعي مثلًا سنة كاملة بعيدة عن الأهل والأصحاب والأرظ طويلة شوي، بس لو في فرصة أستكشف كوكب ثاني وأشوف أشياء جديدة ممكن أوافج بس لازم أتأكد إن كل إحتياجاتي متوفرة خلال الرحلة.